Zii zia é alu zia ã bẽẽ nia nyor wu garri nɔr kɔ sor mdé ã zia é abẽẽ ãã. Ãlu zia pya na nẽẽ bẽẽ meh ẽ ãã ké sor mbẽẽ mea. So ã bẽẽ meh nia é lõ msii dé lɔgɔ nu mdé dõma naa su meh lõõ E’ sor meh dõõ é maaló é myere lóó, berè maaló nya-ẽẽ. Mbẽẽ yaa Okõro ãmã, <hesitation> myaa àbẽge, myãã nɔɔn, myãã ɔrɔ, myãã barị, mbüma ye kẽ ãlu mda nyie dó. M-igi mya mããn dãã-lu su kwããn lõ garri sah twɔ kẽ iwẽẽ twɔ garri dõ ãmã kẽ. Sor mãã twɔ yibe ẽẽ sah gbɔme, mbui ló maaló lɛɛ daa-lu, sah ye dãnã serekẽ, mbuetén ibi sah yèrèbu alãlã. Mbuetén ló edé. Sor mãã dea sah m-egẽrẽ bee yii bu nalõõ sah ã bẽẽ meh lõõ kɔ maa dea nu. So zii zia e’ ãlu zia ã bẽẽ meh mà nãmã nɔr wo abii zia garri ãmã.